Ohfɛn, ɲubwero fɛn ,nnn domufɛn ,tuyio fɛn, ɲian fɛn, hanbwua'a powɛ, ahan zanbara nu'uo ,tuan a bwuiza, ehh hantuan a befua, tuan a beyonu, tuan a befian